Ashe un goɗɗo gujjo o mo nanji o yari inaare laamu, ko o wo winndoi un o yie a semti, mi wutoyaake rammi ɗon mi waramma.